ŋmee mɨ acʊmayǝ ŋ́ ya ŋ́ née yee rɨ wǝ ŋ́ tini otu wɨ ri wɨ mɨ otuyǝ ŋ́ ya ŋ́ née yee wǝ́ ŋ́ ya née ri amaa mɨ ŋ yɩrɩ mɨ epipǝ lo yurǝ wɨ kaamɨ atɛɛkpɛŋkǝ tɛɛkǝ we ko wǝ aya kpɛŋ le ŋ ri ŋmee a mɨ ŋ nya ŋ́ yɩrɩ mɨ epipǝ lo yurǝ wɨ ri mɨ cʊmayǝ ŋme ŋ́ ya ŋ́ née yee wǝ.